<noise> <hesitation> Pingouin malôha voalohany izy m- i- vive en colonie miaraka izy to- miaraka izy <noise> jiaby de izy avy eo koa ma- managna hôditry <noise> mateviny ahafahany hia- ahafahany hiady tsara mihitsy.